Rɨ nyarɨwǝ kǝ́ le kpii fami wǝǝ, wɨrɨkpǝ we ya wɛɛlɩ wǝǝ, ya wɛɛlɩ kɨkpǝǝkǝ epipǝ ke pɨ lóo ko sukuu ya pǝ la ŋ wɛɛlɩ fɨraŋsɛ mɨ vegbee wɨrɨkpǝ wɨta. Kǝ́ le kpii rɨ nyarɨwǝ rɨ fami wǝǝ aɖɛ rɛɛ lo ru le siri. Ŋlë kɨrɨkǝ we mɨŋ nóo koru atɛŋ ganatǝrɨkǝ wǝǝ dɛ fwa wɨ lǝ́ǝ pǝ wɨŋ pǝ nɨŋ wɛɛlɩ kɨ nɨ ku rɨ awɛɛ. Vegbee paa ŋ ri lǝh kɨrɨkǝ mɨ fɨraŋsɛ mɨ kɨkpǝǝkǝ kasaŋkasaŋ nɨŋ wɛɛlɩ kɨ nɨ ku rǝ awɛ. Vegbee fɨraŋsɛ kɨkpǝǝkǝ wɨ ri tuwǝ.